जापान की संस्कृति मा पारंपरिकता और आधुनिकता कू मिश्रण मिलदू। जापान का लोग विनम्र होंदिन। झुकिक थें सम्मान दिखोदिन। जापानी लोग बौद्ध और सिंटो दुइ धर्मों थें माणदिन। जापान मा स्वच्छता का प्रति काफ़ी जागरूकता फैलाये जांदी। जापान मा कई महल, सड़क आज भी संरक्षित छन। जन की वू वै समय पर छै, जै समय पर वू बणी छै। जापान की संस्कृति मा एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका कू मिश्रित प्रभाव देखणा कू मिलदू।